Beŋuwar du, lonnireede ɗum ni ɓili e muuɗun, walla waɗe ndiyam kaake lawƴe ley muɗun; Walla resiree kaake. <hesitation> huunde fuu kaa, ko inndi ɗun koo nii moƴƴinta ɗun. <hesitation> Fay so tawaama ana golliree golleeji goɗɗi, so ngoonga, ɗun woni ko anndal an woni e muuɗun.